هفضل ان انا اكون وحيد لأن عشرين شخص ده كتير جدا <hesitation> الشقة هتبقى مليانة اشخاص وكمان المصاريف هتبقى كتير جدا على الأب والأم فا ده مش هيساعد ان- ان انا اتلقى اهتمام كافي من الفلوس أو الرعاية أو الاهتمام.